Fûuge, kîdiri, kadara cûu, kadara aguzuu, kadara tuzoo, kadara fôu, kadara disii, kadara tûrusu, kadara ussu, kadara yîsii, dûbu. Dûu ye kîdiri ye, dûbu ye kadara cûu ye, dûbu ye kadara aguzuu ye, dûbu ye kadara tuzoo ye, dûbu ye kadara fôu ye, dûbu ye kadara disii ye, dûbu ye kadara tûrusu ye, dûbu ye kadara ussu ye, dûbu ye kadara yîsii ye, duwa cûu. Dûu cûu ye kîdiri ye, dûu cûu ye kadara cûu ye, dûu cûu ye kadara aguzuu ye, dûu cûu ye kadara tuzoo ye, dûu cûu ye kadara fôu ye, dûu cûu ye kadara disii ye, dûu cûu ye kadara tûrusu ye, dûu cûu ye kadara ussu ye, dûu cûu ye kadara yîsii ye, dûwa aguzuu. Dûwa aguzuu ye kîdiri ye, dûwa aguzuu ye kadara cûu ye, dûwa aguzuu ye kadara aguzuu ye. Dûba aguzuu ye kadara tuzoo ye, dûba aguzuu ye kadara fôu ye, dûba aguzuu ye kadara disii ye, dûba aguzuu ye kadara tûrusu ye, dûba aguzuu ye kadara ussu ye, dûba kadara, <hesitation> dûba aguzuu ye kadara yîsii ye, dûba tuzoo ye. dûba tuzoo ye kîdiri ye, dûba tuzoo ye kadara fôu ye, dûba tuzoo ye kadara disii ye, dûba tuzoo ye kadara tûrusu ye, dûba tuzoo ye kadara ussu ye, dûba tuzoo ye kadara yîsii ye, dûba fôu. Dûba fôu ye kîdiri ye, dûba fôu ye kadara cûu ye, dûba fôu ye kadara aguzuu ye, dûba fôu ye kadara tuzoo ye, dûba fôu <hesitation> ye kadara fôu ye, dûba fôu ye kadara disii ye, dûba fôu ye kadara tûrusu ye, dûba fôu ye kadara ussu ye, dûba fôu ye kadara yîsii ye, dûba disii. Dûba disii ye kîdiri ye, dûba disii ye kadara cûu ye, dûba disii kadara aguzuu ye. Dûba disii ye kadaraa tuzoo ye, dûba disii ye kadara fôu ye, dûba disii ye kadara disii ye, dûba disii ye kadara tûrusu ye, dûba disii ye kadara ussu ye, dûba disii ye kadara yîsii ye, dûba tûrusu. Dûba tûrusu ye kîdiri ye, dûba tûrusu ye kadara cûu ye, dûba tûrusu ye kadara aguzuu ye, dûba tûrusu ye kadara tuzoo ye, dûba tûrusu ye kadara fôu ye, dûba tûrusu ye kadara disii ye, dûba tûrusu ye kadaraa tûrusu ye, dûba tûrusu ye kadara ussu ye, dûba tûrusu ye kadara ussu ye, dûba tûrusu ye kadara yîsii ye, dûba ussu. Dûbaa ussu ye kîdiri ye. Dûba ussu ye kadara cûu ye, dûba ussu ye kadara aguzuu ye, dûba ussu ye kadara tuzoo ye, dûba ussu ye kadara fôu ye, dûba ussu ye kadara disii ye, dûba ussu ye tûrusu ye, dûba ussu ye kadara ussu ye, dûba ussu ye kadara yîsii ye, dûba yîsii. Dûba yîsii ye kîdiri ye, dûba yîsii ye kadara cûu ye, dûba yîsii ye kadara aguzuu ye, dûba yîsii ye kadara tuzoo ye, dûba yîsii ye kadara fôu ye, dûba yîsii ye kadara dissii ye, dûba yîsii ye kadara tûrusu ye, dûba yîsii ye kadara ussu ye, dûba yîsii ye kadara yîsii ye, dûba murdom. Dûba murdom ye kîdiri ye.